Sa <laughs> alati lihtsält tiiät kõgõ parõmbit kotussit, kohe süümä minnäq. Ega kõrd, ku miiq, noh, läämiq kosklit müüdä, sa ütlet: oh, seo om mino lemmikkottus, seo om mino lemmikkottus, et tuuperäst sa vast nii paks olõtki.